أنا أفضل أن يكون عندي ضعف ما لي، السبب أن المال يعطي حرية أكبر في الحياة، أقدر أسافر أتعلم وأستثمر في مشاريع جديدة، مع المال الإضافي، أقدر أحقق أحلامي وأسعد الآخرين، أما ضعف العمر <hesitation> رغم أنه فكرة جميلة لكن محدود، ومع زيادة العمر ممكن أواجه مشاكل صحية أو تحديات أخرى، زيادة المال تعني فرص أكثر بينما زيادة العمر مو دائما حياة أفضل.